फ्रांस के इतिहास सत्तरह सौ नवासी म शुरू होइस। अट्ठारह सौ नौ म नपोलीन के कब्जा म रहिस फ्रांस। उन्नीस सौ चवालीस म फ्रांस नाज़ी मन से मुक्ति पाइस अउ उन्नीस सौ अड़सठ म एक सामाजिक क्रांति होइस फ्रांस म।